ஒரு தீய ராணியால் நான் ஒரு உயரமான கோபுரத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டால், உதவிக்கு அழைப்பது தந்திரமானதாக இருக்கும், ஆனால் சாத்தியமற்றது அல்ல. நான் முயற்சி செய்வது இதோ. உதவிக்காக கத்தவும். என் முதல் உள்ளுணர்வு கோபுரத்திலிருந்து சத்தமாக கத்த வேண்டும். யாரோ ஒரு வழிப்போக்கரோ அல்லது கோட்டையில் உள்ள யாரோ நான் சொல்வதைக் கேட்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் நான் முடிந்தவரை சத்தம் போடுவேன். உதவ போன்ற குறிப்பிட்ட வார்த்தைகளைக் கூச்சலிடுவது போன்ற கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக எனது அழைப்புகளின் ஒலியையும் தொனியையும் மாற்றலாம். அல்லது "நான் சிக்கிக்கொண்டேன். அல்லது அவசரத்தைக் குறிக்கும் வடிவத்தை உருவாக்க முயற்சிப்பதும் கூட. சிக்னலிங் பயன்படுத்தவும். கத்துவது மட்டும் போதாது என்றால், நான் சிக்னலிங் முறைகளைப் பயன்படுத்த முயற்சி செய்யலாம். நான் பொருட்களை ஜன்னலுக்கு வெளியே எறியலாம் அல்லது கொடியை உருவாக்க ஒரு துண்டு துணியைப் பயன்படுத்தலாம்.